Adaladala mihitsy ireo mpifanolo-bodirindra aminao ireo e! Inona hozy izy ianao no nolazain'izy ireo tamiko? Ianao lay anisan'ny be vava be tery, ianao hony lay nangalatra zavatr'olona tery, ianao hony lay olona tsy mba azo resahana mihitsy fa rehefa mifanena aminazy eny an-dàlana de le milongilongy, domina vao miarahaba. Itsahana mbola tsy manao azafady ihany!